To <hesitation> yi nyai lo aiyi kwo ge siyasa to dna nsiyasa yi ho n kwo na okwonu zhni ngbagyi nge a fyi ba a gyiba, afyi ɓa agyi bafyi she za da ɓoda lo n siyasa ngye wa ɓei zhni <hesitation> afyi ɓa agyi ɓa kwakwa zo akata to n honya gnage <hesitation> zakwoii nge wola tashni wa zhni aɓyi ɓalo ɓa fyi siya sa kwo ɓa knwu zhi n siyasa. <hesitation> Oza gnage aɓyi to gyi wyei lolon nge sai oza n wola gyi wye yezhi owonu ɓalo siyasa oza nwoto nnagyi wyei lolon wota lo siyasa. Ai gnyi ai yenyanu oza wo ɓa lo siya sa ɓa gna woge woɓe nnagyi wyei milliyon kaza to ɓyi nai to n kwo lolon watalon amma mi wyegye omida gnagyege ebyi nai wolo siyasa amma aza kwokwoi oza lasnu nwo wyi woto ɓei gye agnanam hawoge owonu ye <hesitation> asese tu n shni kpegye tun tun ɓaga <hesitation> president ɓata yeloge kmo kamata ɓata yeloge zozoyi wogyi kwoin kamata ai gyi kwo ai che gaje znuɓa to aza knai knai oɓanu nchei shi to chenu zhni to ɓei ga a ban n kwoin to bmya lo lonu aza kwoi ɓalo siyasam ɓa che aba ga, aɓyi oza n wola wa gyi wye ye zhni wonu a jebeto n jesnu nge wobalo siyasa to omi da gye kwo okwo ɓonu kwoi nu. Oza nwo la gyi wye ye zhni wagna owonu ɓa lo siyasa nwonyi talonu waje agyiwye yeye zhinu hota wo nge gye atalaka nge ɓawo gbmadam onyanu nmi kpeye nsiyasa nge kwo ɓei kamata <hesitation> abyi balo siyasa obyi nyi to tala nagyi wuyei ndei wo ɓalo siyasa atolou so onyainu